Ny sakafo tena tsotra tena ankafiziko voalohany aloha ravim-bele zay antsoin'olo am-povoantany hoe ravin-tsomanga. Ravim-bele ataonao saosy, naharonao tongolo, tamatesy, nasianao poti-kena, nasia sakaviro, tongolo lahy, poavra, nasianao menaky bakeo naharonao reo. Ary iha tena tsy mety te hijano lafa mihina azy ary io tena sakafo tena tiako io, i tsotsotra fa aleoko mihina an'zay par rapport am'mihina ny hena.